لو هسافر اسبوع للمستقبل هشوف ايه اللي هيحصل وهحاول اجهز نفسي للتحديات اللي قدامي. ولو لقيت حاجة كويسة هرجع واجهز لها من دلوقتي. واحاول استعد لها هشوف لو في حاجة وحشة هشوف ازاي ممكن اتجنبها يعني في المستقبل بحيث انها ما تحصلش. احاول قدر الامكان أخد احتياطي.